الحياة مش طولي معقدة كيف نزيد ونكبر في العمر لا أما المشاغل طولي أكثر والاهتمامات والخوفي طولي أكثر والرغبة في أن نزيده أكثر وقتلين نكون أول نكون ثاني نكون أم ومخنم نوعاً ما فارغ ما فماش مسئوليات ما فماش حسابات أما ونكبر ونزيد شي هذا كمان الحكاية ما عندهاش علاقة باااا مش عارفه يعني بالمسئولية عندها علاقة بالمسئولية.